Komi a lémé ndaga sanga a ri, a dioguinté li, agarini amma wori kha anganagna wankhini kénŋa ma angari wori. Ando léminé ké gana ro diokhé, ana lémé nkorossini ya, sourta gagna yakharé, ane korossini ya anganagna wankhini angara kigné nokhou ya aga wata sou, maga louké anatanda ma makha kigné ké walani kité ndioga kama, ana touna nanti fora kita ana tirindi mané nda kitaanati khonouwa, wali séréyandi fo riya, anda wankhi maga labé. angana dougouta ana déni diaré ka ina fayi nognani ana kata tounou kébéguéra lémé nkita. Kha léminé ngana diogui ada moukhoundi anké ma tou, ankha amakha a korossi, ama konŋanda, dioguiyé ké ray tala nkhorono. Anguér aga wouti ti kébé antakh khémpéné kén mbané ana gna fotanay yo réméni korossindi fogna. Gana gnirini yimé alay wala aga téréné mokho aganti téréné koundounŋa ana tirindi, manénaŋa, agam dounŋa konŋa ndaŋa, a gniména korossi, ana fayi, ana tou kébé gayéy. angama lémé mpayi alanti tounou. Ana lémé nkorossi, léminé ngana bogou il fokana touwa alémé nga télé sangue nokhouni béni, ana lémé nkha sangua lémou ntou ado sorobéniga sangana domé ani i korossi ana tou kégnani léminé nkhoro mokho nthirondini, sérén nthiou kha féti tara léma, léminé makha wara agatél nokhoussou ga linŋa danŋa. Léminé nkha agana bogou kha khakhati gnanéy angama lémé nwori anati imi rémé nwori dé a dala séla ŋa, mbéda ŋa dougui i na ndaga korossi. Léminé ga bogou guili sokhoba, ma salifana, ine fokonŋe sarana gna da, an kénŋ yarkhatana amma lémé ŋwori, antakhou sounké ama lémé ŋwori, guili sokhoba ma lakhassara ama lémé ŋwori khordiom. Ana mpatante télé lémé nkorossi aga rékhé bé. Angama korossissou fofo gara kita anké nthiara agnandi kignéy parsskandi wara ti yiméya, ga téréné, gado débénŋa, fofo gagna angnandi kignéy yo téréndé nkén nkha, guéli léminakhou gnani anga woutou agari angar woutou léminakhou nta akhorono dan mbaté gna anda continéna.